أنا أساعد في مؤسسة طبية في-في دولة مصر، جامعة الدلتا. فيها مؤسسة طبية كبيرة اسمها جامعة الدلتا. هذه المؤسسة أنا أدعمها وأشجعها الصراحة. لأنها سوت أكثر من مليون عملية مجانية لأشخاص عندهم مشكلات في الفم. فأنا أدعمها، المؤسسة الطبية هذي إن شاء الله.